<hesitation> Raha amign'evitriko koa izy da ilaigny mandray fagnapahan-kevitry mba ekene rehetra rehetra zany sady mba marigny avao koa mba sy hisiagn'ny korontany zash sady mba m- marigny amzay zany sisy resaky vandivandy zany ialagna ame korontany zash zay mba ilaigny e fanampahan-kevitry akoa izay.